Oyiro oma dɛ mu han culɛrura a ju mite um a to'o han culɛru primɛri-ra um sɛtadire han culɛra tuwa mibin oyi fara culɛrura tuwa wɛwa to i ju han culɛrura so um ble ruze zone nuware um viyolɛ roze domingo han culɛrura so a a boni matete